<hesitation> eng petu na amache natinye pahati <noise> kopesyet ne mokoi ko, nyuu kopirwoo simuu akole ochengwaa mamanyu, ako kamatinye kiiy matinye sikaru matinye machani, aleinikei ngo saale nee kopirwoo lakwe kochengan akoi kopirwoni, <noise> akolechoo mama iamunee aleei achamekei. Ara ichomekei alei ako amo rupaa anyun kolechon en elipu aeng taretekei weere mama akole <hesitation> ko apaipaitu anyun pesyoo noe ale ngaa mii pati.